كان في رجال عجوز هو وزوجته, كان عمبيعدو الطريج وكدا يعني, فالزوجة كانت شوي بطيئة, فهو كان بيحااول يساعدها وكان المنظر يعني كتير لطيف, وكتير فيه وفاء ومشاعر وحب, يعني سبحان الله, الله يخليهم لبعض, ويحفظهم لبعض, ويحفظ مثل هذا.